E poi chistionaus de sa prenciadura antiga, mama sterriat una mantixedda in pitzus de sa mesa, ddi poniat u' lenzoreddu e cussu fiat su logu po prenciai. Si poniat u' strexiu cun acua, poita spruzzinus non nci ndi fiat, ferru a <hesitation> vapori non nci ndi fiat, fiat u' ferr'e prenciai normali, e quindi si preparat totu diaici, prima prenciat mancai is cosas piticheddas e poi prenciat is cosas mannas e sa camisa. Sa camisa dda prenciat prima ddi fadiat su colletu beni beni, prima dda prutzat totu di acua, e poi prenciat primu su colletu, poi is pungitus e poi prenciat prima i' manigas postas beni beni po ddi fai sa riga perfetta, a pe' parti, poi fadiat <hesitation> prenciat primu su dietru poi su davanti, su chi portat i' butonis, dopu prenciau cussu fadiat lo sprone, beni beni cussu e poi prenciat sa parti a ca fiant i' straus poita ca cussa est sa parti chi abarrat prus chi si biiat, duncas prenciat cussu totu beni beni poita ca a bortas ddis fadiat s'imbidoni, chi at essi l'amido e ddis fadiat pagu pagu amidu po bessiri bellas cirdias po essi beni, po figurai beni sa camisa bianca e bianca e colorada E quindi fadiat diaici, is panalonis poi fiant particolaris poita fuiant pantalonis bellus <hesitation> bellus, is aterus gei nci passant a donnia manera, <hesitation> e is pantalonis bellus però, prima ddus <hesitation> fadiat <hesitation> torrai is cosiduras sa de su cavallu cun sa de sa gamba, totu beni una cun s'atera, a una parti po una camba e dda stirat totu beni finzas a pitzus, poi fadiat s'atera però dda girat, s'ateru ddu ripiegat e poi fadiat s'atera camba, sempri diaici, is cosiduras chi cumbacessint, po dda fadiat beni beni, mitadi po mitadi, e stirat cussu, beni, perfettu, po essi sa riga fata beni, e poi in pitzus <hesitation> circat de dda ddu stirai senza de ddi fai riga po <hesitation> po prenciai beni sa <hesitation> sa cinta, portat u' coxineddu, u' arrogu de cosa, de asciugamanu e ddu prenciat diaici, si ddu apoderat cun sa manu e ddu prenciat a totu beni beni diaici e quindi su pantaloni fiat fatu, perfettu, e sa camisa andat ripiegat e su pantaloni invecias andat apicau e fatu E poi prenciat is ateras cosas, is tiallas, su lenzoru ddu ripiegat e ddi fadiat sceti sa furriada po acoitai, is coscineras chi fiat a butonis dda prenciat in d'u' modu, chi fiat invecias cun is bitas cun i' legacius, ddu prenciat in d'u' ateru poita i legacius 'oliant prenciaus prima poita depiant essi stiraus a perfezioni, poita chi capitat u' or'e ocasioni sa genti insaras dda criticat, e quindi tocat prenciau beni beni totu totu cussas cosas, poi is tiallas, pannixeddus de coxina una pinnicada e una craccad'e ferru. E is pannixeddus de sa mesa sempri pinnicaus beni. Insaras paperi non nci nd' aiat po si strexi e poniant is pannixeddus e quindi diaici, teniant po finzas sachiteddas po su pani e cussas fut po andai a su sartu, miga portant atera cosas, nci ddu 'ettant aintru de una sachitedda de tela bianca, chi dd'acapiant beni po non ddi entrai, pentzu, zarpius arrob'e fromiga, però non nd'intrat, <hesitation> e nci poniant su pani in custa sachitedda cun su 'ngaungiu, chi iat essi il companatico, e <hesitation> e dd'acapiant beni beni e dda poniant a su zainu, su <hesitation> su strexiu chi portant, sa bertula, cosas diaici e cussu puru andat stirau a perfezioni, assinuncas nci fiant is criticas